مشروبي المفضل هو الشاي فمرات اني افضل انو اسويه بطريقة سهلة فبس اجيب كلاس ماي ساخن و اخلي كيس جاي عليه و تكون الجاي جاهزة.